يقدر يسبب أثر سلبي بحيث إن أنت لو بتعرض فن سيء فا أنت هتحول الشباب إن قدوتهم يكون الفن السيء دوت أو البطل الشعبي اللي بيـ ـ بيتهرب من ـ من حاجة أو بيتاجر في مخدرات أو أسلحة فا ده في مقابل بيقدر يأثر على المجتمع بتاعنا بشكل سلبي.